تحديد و جود العمل الفنيه يعتمد على عده عوامل اول شئ التأثيرالعاطفي اذا كان العمل يثير مشاعر او افكارهذا دليل على قوته بعدين التقنيه و الاسلوب استخدام الالوان و التفاصيل بشكل متقن يعكس المهارات كمان الموضوع اذا كان تناول قضيه مهمه او يطرح اسئله جديده ان كون نهجي ما اكبرو و في النهايه الفني الشخصي يلعب دور لأن الفن شئ ذاتي.